Okeh, ni anu lah masalah makanan nang murah tapi nyaman banar. Nang pertama tu munnya beisukan tuh, untug. nya untug nih, amunnya urang kada tahu tu nang kaya bakpau, tapi nya beda rasanya. Untug ni ada beberapa jenis kaytu nah. Bisa dimasuki apa- apa aja dalamnya. Nya misalnya yang ori tu, inti ngarannya. Inti tu kaya serabut kelapa tapi diulah manis. Kaya dicampuri gula habang kaytu nah. Nah dibuati ke dalam untug. Nya untug ini ada- ada banyak pulang. Ada nang di disanga dahulu, ada yang bakukus wara. Nah, munnya besanga tu nya jadi coklat warnanya. Amunnya bekukus wara, putih nang kaya bakpao. Tapi beda rasanya. Nah, amunnya wahini lah di banjar yang ulun temui banyak sudah isiannya tu, kada inti wara. Ada nang kacang, ada yang dibuati urang coklat. ada nang dibuati urang keju, napa kah wahini nih nyaman banar tapi untug tu. Nah, habis tu pulang tu beisukannya ya kalo, tulang pulang baunjun. Nah, mun di sana tu meunjun tu paling nyaman tu iwak haruan. Nya- nya paling atas pang ilat buhan banjar tu haruan dah, paling nyaman. Nah, misalnya dapat haruan, nyaman ai meulahnya tuh kada usah ngalih- ngalih. Dapat lo meunjun, disiangi dah dulu, disiangi. Disiangi tu nang kaya, amunnya urang kada tahu tu dibarasihi lah. Nah tu, di balah dulu parutannya tuh. Nah, habis tu amunnya sudah barasih ya kalo, disayat- sayat sekira kawa masuk nih bumbu- bumbunya. Di pirik dahulu nih, bawang putih tambahi banyu lawan uyah. sudah lo, dipalit- palit akan ka iwaknya tuh, habis itu disanga pulang. <noise> dah tu kaytu ja, nyaman banar dah tu. Nah, habis tu pulang tu haruan ya kalo. Banyak ai pulang nyaman sasapat, papuyu, tapi papuyu pang yang mantap banar tu, papuyu. Lain papuyu begincu <laughs> papuyu biasa aja nih, iwak tu nah. habis tu, amunnya papuyu ni inya banyak durinya, tapi rasanya tu manis. Dagingnya tu manis amunnya urang kada tahu lah. Tapi di sini kada tahu lah, kada suah menamui. Nya di- di kalimantan pang ada papuyu tuh.